Nako menurut ngoji, hewan yang i faja nege, kaso. Karena kaso manege kan nako ngone agama islam, hewan yang paling i faja, ma kia, ma kirki nege. De nang nako ngomi ngomi oka nang <hesitation> ma balu balusu nege jo ngam jo ngamo atau je ina simaha ua wa coho ma kirki. Ma ua ma kirki ma ma kaso dika lo ina simaha ua wa coho karena jo temo kia i faja. Nako wa cohoka nege beraerti harus wo wo ma ujiki, wa wa tebini nanga kia, nanga wo wo o kia wo tayamu, wosi pokonya wo tebini nanga badan soko manege dika.